یوه چترۍ معمولاً دوه عمده برخې لري، اوله برخه یې چترۍ یا چتر او دوهمه برخه یې لاستی یا څې په انګلیسي کې ورته هنډل هم وايي، د هغه څخه عبارت ده.